Nare runbe ra colory, nu color xnia, nu color zul, nu color nga’a, nu color morad ni rana, nu color ngaz, nu color diroz, nu color shilani de limon ni nura culor ni nara zi pes ni nara gutx, ni nara radis ra colory xtali lo colory nu’.